عسلامة اسمي مريم دريدي <hesitation> عندي أستاذية فل <hesitation> فل الرياضيات، <hesitation> نحب نخدم معاكم <hesitation> كأستاذة رياضيات، <hesitation> عندي برشا <hesitation> مؤهلات نتكلم برشا لغات، نتكلم اللغة الفرنسية بالكدا نتكلم <hesitation> اللغة الانجليزية بلكدا نتكلم شوي باللغة الالمانية، خذيت الأستاذية نتاعي <hesitation> توا عندي خمس سنين وعندي خبرة عامية.